Nniidena nii muu féérine, moo ringi nsiiti. Mu la féé kookhlé, niirone illa fuu mhaakamoni ka-dhockamo. Nniide nféé siiganane nii nféé niir an kuur. Maa nii ma féérine nniide, moo ringi ka-ka docké ignootu idééne. Moo dii baaléyé mu kuurma. Mbangh ndaari niirone idockani, néégane, ka dhocka niirone imoognane. <noise> Adéé laa jickmoo nééghane, mu la fuu mhoome dii foodo moo kottu niir siiya loo. Woo a la féérine moo kine fuu-suu-kine fuu nsuubema. Moo kotto a la fuu kognati mo, wora ndéé a la fuu dhocka muu kookh. Mbééla mu laa fuu siiti mu la siiti foo worama mu kognu nini. Nii mu koogno danane, wiima waagna ndhéé mo ni dan, ani ignootu mu féérini kaaghane, nii mu nock niir mu dii yicki ka dhéye-ign-gnootu waagna mbhuufoo ni, moo ringi. Nii mu nock foo, hii akane mu nock fo, a tooka, maa yééma aféérine ni fii idickma, moo ringi ka dhéyi.